Erineväq põdraq ja kitsõq <hesitation> pruukvaq umma sarvi tuujaos, et <hesitation> hinnäst ja umma <hesitation> peret kaitsaq vai sis ka kakluisis esätside vahel, et kiä saa imädseq hindäle.